Fatkeqsisht unë nuk di qysh me lidh kravat se nuk mu ka dasht asnihere. Po njerzt rreth meje, babi, vllau, axhallart, lidhin kravat edhe e vnojn kogja shpesh. Po kur mu mu ka dasht me e lidh kravatën, ma ka lidh gjithë gjyshja se ktynehere gjyshja e ka lidh gjithë kravatën e gjyshit edhe e bojke gjithë tepër bukur edhe ngjit.